Ka jɨni va'ati nu ka'an va'ayo jɨnti nu chu'unyo ja kéti nu chu'unyo chi kuntáu inɨótɨ te ka ió listótɨ ka kusɨɨ initɨ suni ió ntúchati ió kua'ayo ko'oti nu cabállu kuti, nu xintikɨ kuti nu burru luli kuti, nu rrí kuti nu ka jinɨ va'ati nasa kotoyóti.